Nte suutoo n ka miŋ siinoo, turuwaaseeri, katireeri, wo ye naa senkeeri kaŋ, siiseeri wo ka a tari n wulita n be pereepaaraasiŋo la puru n ŋa taa dookuu dulaa to haa